ഇഥേ ദേന്മര്കു ദേസ ഇ ദേന്മര്കു ദേസത അഹര। പദ്ദതി ബഗി നമ ഇഥേ പതിരന്ദന്ദ ദേന്മര്കു। കോന്ജു സീതവൈന വതവരനി ഇപുന ദേസ അക്ലേന। അഹര പദ്ദതി നല്ദികു സമ്സ്ക്രിതി പ്രബവനു ഓവൈ। അക്ലേന അഹര പദ്ദതി മിതോന്ദു അക്ലേ ബൈന്കല ജസ്തി। സഹര പ്രൌസ്തിക ഉഛിഗര അഹര പദ്ദത് നമന്ത। അക്ലേ ഥൈരമല്പേ ഭുക അക്ലേന ദേസ സമുദ്ര തീരത। ഗിത ഇപുന സോ സമുദ്രത ഗിതാക്ലേന ദേസ ഇപുന। ഗലിമ്ന മീന തമസ <hesitation> ഓവൈ നഥുക। കോലി ബുക ഐജ തേ തമസ നമന്ത ജസ്തി ഇപുന। ഭുക അക്ലേന ഇതേ അലുഗോദ്ദേ രൈബോല്ദു അന്ഛേന് അഹര। പദ്ദതി നമന്ത അക്ലേന ഇതേ ജസ്തി ഇപുന ഇഥേ। അക്ലേന കോന്ജു ഫമോഉസ ദിസിത ബഗി പതിരന്ദന്ദ। കോല്ദു ബോല്ദു ഓവൈ നഥുക ഗവര്ദു ലദ്സു। <hesitation> അല്ബോര്ഗു അഗ്മിത് വിതു അന്ഛേന। വതവരനി ഇതേ അഹര നമന്ത തിനു മേരു।